Nany japonais ko za-nany japonais ko zany nanazy zany magnaja olo tena discipliné tsy mba manao koa fitafitafy manahikiny ataotsika hoe ambody aty ny fisikina ro olo tia mandeh mandro amin'ny rano igny olo mahasakisaky zany reo koa mifandray amin'olo fa ro koa tsy tia magnamban'olo ary magnaja disiply ary misy lalagnà koa mifehy andreo <noise>